تمام أنا شخص بعرف <hesitation> أعوم ولا لأ ، اه أنا بقيت بتعلم ال- سباحة واتعلمتها مؤخرا من سنتين مثلا عشان رحت مصيف قبل كده ومكنتش عارفه أعوم ف قررت إن أنا أتعلم السباحة <hesitation> ف ف اتعلمت شوية يعني ف السباحة مش أوي بس أقدر مثلا إن أنا أطوف عل المية أو اتعلم حركات بسيطة كده تنفعني ، باللنسبة بقى لركوب الدراجات <hesitation> اتعلمتها برضه من مثلا من تلت أو اربع سنين ، كنت برضه ف- فمؤتمر أو ف حدث كانو كلهم راكبين عجل وأنا مكنتش بعرف أركب ، فوقتها اتدايقت شوية من نفسي ف قررت بعدها إن أنا أتعلم عجل برضه ونزلت واتعلمت مع بنت وركبتها من أول يوم لوحدي فكنت مبسوطة جدا وهي كمان كانت مبسوطة مني أوي فاتحمست إن أنا أكمل يعني ف ركوب العجل وكده مخدتش وقت كبير وانا بركب عجل يعني اتعلمتها بسرعة ما شاء الله ، ركبتها لأ- من أول مرة لوحدي بعد كده بقى بدأت أتعلمها واحدة واحدة أكتر وأدخل بقى ف الشارع جنب العربيات وكده